إيه إيه أجدر أسبح وأركب الدراجة، إتعلمت السباحة تجريبًا وأنا عمري عشر سنوات وخدت حوالي شهر عشان أتجنها، أما ركوب الدراجة إتعلمته وأنا صغيرة مرة يمكن حوالي عمر سبع سنوات وما أخد مني وجت طويل.